Wor France inn kunnen wor dib ede nyaani won ishian wonni sagale ishin nyaat tok ak sagale mushrooms fa nyaati ,amminen fon nyaati ,amminen ishin worki nyaati, amminen ishin tambi nyaati, amminen ishin mahogo nyaati, amminen ishin <hesitation> watermelon nyaati, sagale machungwa nyaati, ndizia, won tan dudu ishia hin nyaati idil sagale worki, fruits tan kulli hinyaati dib ete ishin.